Sa të bushë la omelette, ke mbzonjë një digan e një o dy ve. Ka marrsh pra’ si- një pincë e më parë sa të teret veja te digani ka zësh fill e mbishkarsh e ajo pranë u restu të vesë buhet termë e pra’ ke sa mbyll <hesitation> venë më parë sa të teret totalmenti e ke ata dhi abrënda, të verdhit, më të njomë e u restu të termë.